पिज्जा में बहुत सारी टॉपिंग पड़त है। जइसे इनकोविज चिकन, हायम मशरूम, जैतून, प्याज, अलाइव, मिर्च, पिपरानी, बनाना, सलामी, सेज, पालक, टमाटर, कार्न, स्पिनच, बैंगन, आलू, ऑलिव, ऑरेगानो।